Sɛ minya adagyer a, dza meyɛ nye dɛ mekenkan Baebor, na afei minya mu esuadze, na mobͻ mpaa. Na muwie a, dza meyɛ nye dɛ, mefa m'ahomansia na mobͻ tow ndwom dze gye m'enyi. Na afei medze ndwom a motow no mu nsɛm dze ka kyerɛwkronkron no no mu nsɛm a mekenkanee no ho. Na medze m'adwen nye m'akoma nyina dzi ekyir. Na muwie a, mefrɛ m'anyɛnkofo na menye hͻn kyɛ dza mesua.